Pues na th comid ni rchiglaza, rien zacka nú per queity run zack dyani, pozole’ah, nancka rni raba pozole’gy rzald raba xob lo ni per queity nandya xina, xi rye lony, nancka xob rye lony va per queity nandya xi-xiláh ru ni rye, queity nandya xina run zack raba ni, nandyz cka rniraba este pozole’ gy’a nixaz rdawniper na rckaza guna probar ni per queity rcheldyaxi rie ra lo-loo pozole’gy.